راهو هو انا في الوقت الحالي اللغات للنجم نهدر بهم هم مش لغات ياسر عندي لغتين هذا مكان معناها اللغه العربيه هذه اللغه اللي تعلم معناها ولغه ثانيه لغه فرنسيه ونحب نتحدث بيهم مره فرنسيه و مره عربيه وهي رايحه.